<noise> Fomba fempiasana mixeura, mixeura dia maro ampiasana ananjy, azo ampiasana ananjy an agnapotehana voankazo zany an hanjary jus, dia azonao ampiasaina koa izy a agnapotepotehana hena agnanovanao hena baolina, dia azo ampiasaina koa izy a anotoana sakafo hohaninà zaza, fanotoana pistasy, vitanà mixeura aby zany.